Aku eme cuci baju eme cuci baju eme cuci baju du one mbaru aku donde pake apa cuci pake mesin mesin cuci tapi woko ngoo ga kaeng cee tana data merantau aku donde cucui pake lime cara cucin laku ga tong laku wae tong laku wae pade full one ember na one ember poli hitu ga naa rinso ai poli laku n'an rinso oner laku baju situ one taung laku baju lsot cuci eme poli na campur taung baju situ ga cikat ca- ca laku baju situ na dior laku deko levis na dior laku baju na dior laku baju puti na dior laku baju bakok na dio laku baju miteng kut nekas luntur ai donde aku eme ngoo cuci baju donde lunutr hitu bo campur kat baju warna bakok agu warna miteng. Hoo kaku ga eme cuci na dior laku warna bakok agu na dior laku baju warna miteng. eme poli na dior laku ga olong cucis di laku baju warna bakok cuciss laku baju warna bakok eme poli situ ga cuci laku baju warna miteng musi mair di cuci baju <hesitation> musi mair di deko tapi olong keta baju di baju di, baju bakok poli laku <hesitation> cucir baju bakok situ sikat kau <hesitation> apa sikats laku deko jins bo ga eme poli laku sikat baju situ sikat deko jins ai biasa kole aku ai donde kole aku donde kole eme cuci baju toe manga apa toe manga ya sikat kucak kat ata donde daku ga sikat apa sikat deko agu jeket donde donde sikat sikat jeket poli hitu ga eme poli laku sikat taung situ. Poli itu ga ya limbas laku ga hitu keta kin bo limba dior baju bakok limba dior baju miteng ai eme camurs tong jga luntur kole baju bakok ho'o kena ya baju warna miteng hitu bo jadi ga na dior laku barang situ eme poli taung na dior ga limbas laku ga limba le wae poli limba le wae hitu ga pari aku donde kole eme <hesitation> pari pakayan pari le hanger pari le hanger semua kat barang situ laku pari le hanger tapi olong apa olong <hesitation> rendam agu apa rendam agu molto, eme poli laku rendam molto nana'a de <hesitation> legong pisa manut enem menit lwgeng one itu pong parin laku ga pake hanger aku kole donde eme ngoo cuci bau. Donde kle ngoy laku toe ma pas hanger pari pas laku one apa'one wase eme poli <hesitation> pari sot situ laku iwor laku ga na one hanger hitu bo.